मैं एक वारू रेस्टोरेंट खो रहा हूँ, पण काई कोरें, ती पोला बढ़ावने वाला रहे, ती कोई-कोई दिन मकारी भी कोर रहे, ती सबजी वारू नहीं बढ़ावे, काई मिर्ची वदू खाल दे, काई लून वदू खाल दे, ती सबजी ख़राब हुझे, तो एक धाड़ो असज हुयो, एक आयो मिर्ची भत, मिर्ची हुँ घणी खाल दे, तो पोलो चिलावने मान रहे, काई मिर्ची भत, मिर्ची हुँ घणी खाल दे, तो पोलो चिलावने मान रहे, ती सबजी वदू खाल दे, काई मिर्ची भत, मिर्ची हुँ घणी खाल दे, ती सबजी हुँ खाल दे, काई मिर्ची भत, मिर्ची हुँ खाल दे, ती सबजी हुँ खाल दे, काई मिर्ची भत मिर्ची हुँ खाल दे, ती सबजी हुँ खाल दे, काई मिर्ची हुँ खाल दे, ती सबजी हुँ खाल दे, काई मिर्ची हुँ खाल दे, ती सबजी हुँ खाल दे, काई मिर्ची हुँ खाल दे, ती सबजी हुँ खाल दे, काई मिर्ची हुँ खाल दे, ती सबजी हुँ खा